Xan sen san felipe th'ina yana iena x'iena chusena si exi <hesitation> chuxi thania chuxina thanania o nexinxi <noise> xuxina thana xithu nchi'a thinganathje thengaxin nch'o nch'on thinga nua nch'o thingaxra'a thundathi xi xi xi xincha'on xithuxre yu nsu nombre' th'ian xincha'on xithu <noise> ko nexin nchi thana thendu nd'ina tsjigajne na gajne ya thirithu jna' <noise> xamaga thati chjega ndaga yubao asine ke xi cha'besi thasi chithu'u <noise> o thi nchi 'ianesi <noise> ke ya thunda runde'e chasen' i thasi thi chujni chasen san felipe. <noise>